Kan khayyaroni fi baʼish, fi bikan waasi inda fada kabire hadi akher walla baʼish leyi fog markaba bakhtar baʼish bikan inda fada kabire finshan fil fa da da, asshuqul bidor ni kula ba raʼi min baʼid jay a kan bador le yi shuqul banshi ba fattisha amma fil alme, bikan mashi fiya da bikan hana.